எறும்புகள் ஒரு சிக்கலான சுய-அமைப்பு அமைப்பு மூலம் தங்கள் காலனிகளை உருவாக்குகின்றன, அங்கு தனிப்பட்ட எறும்புகள் எளிய விதிகளைப் பின்பற்றுகின்றன மற்றும். பெரோமோன்களைப் பயன்படுத்தி தொடர்பு கொள்கின்றன, அவை குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்காக வெவ்வேறு அறைகளைக் கொண்ட சிக்கலான கூடுகளை கூட்டாக உருவாக்க அனுமதிக்கின்றன, இவை அனைத்தும் ஒரு மையத் தலைவரின் செயல்கள் இல்லாமல் ராணி எறும்பு முதன்மையாக முட்டையிடுவதில் கவனம் செலுத்துகிறது, அதே சமயம் தொழிலாளி எறும்புகள் குஞ்சுகளுக்கு தீவனம் தேடுதல். கட்டுதல் மற்றும் பராமரித்தல் போன்ற மற்ற அனைத்து பணிகளையும் செய்கின்றன, ஒவ்வொரு தொழிலாளியும் தங்கள் தேவைகள் மற்றும் காலனியின் கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில் ஒரு குறிப்பிட்ட பாத்திரத்தில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள்.